oyi minian a we kafe suɓuri mu ɲu-suwa dɔron a o bɔli a yo deni ni kafe um mabɛnɛ a o'o su'aro tomu vo